أول شي بشوف نفسي كأني بطل خارق بشوف كيف هالكائنات الفضائية هذه تحاول تغزو بجمع معلومات عنهم وأشوف وين نقاط ضعفهم بعدين بستخدم قواي مثل الطيران لأهاجمهم واشتغل مع الأصدقاء، لأنه مع.